Ман гурбаро интихоб мекардам, зеро онҳо оромтаранд. Гурбаҳо муҳаббати хомӯш доранд ва метавонанд танҳоии маро пур кунанд. Онҳо нигоҳубини осонтар талаб мекунанд. Вақте ки ман мехоҳам ором бошам, ҳузури гурба беҳтарин аст. Сагҳо хубанд, вале ман оромии гурбаро меписандам.